أول شي نشد المطاط بشكل قوي ثاني شي نشوي عقدة أولى نثبتها بالإبهام بعدها نسوي عقدة ثانية لكن نخلي أطرافها على شكل ريبان <hesitation> علشان لما نكون حابين <hesitation> ننزع هذا الحذاء نشده ويسهل علينا فك العقدة.